Ny fivezivezena, mety ao anatin'ny herinandro adiny folo eo ny fivezivezena. Ny alatsinainy a manodidina ny adiny roa, ny atalata mitovy an'zay, ny alarobia manatombo kely adiny telo, ny alakamisy miverina adiny roa, ny zoma adiny roa, sabotsy mety manatombo kely adiny telo eoeo. ny lahady a mba mijanona.